Naullega leiyubah sipaq aslina tauwe ero tauwe ko meloqkiq mubai sipaq aslinna deq yullei tapiq ko alena meloq mubai sipaq aslinna naulle apaq pole okkomi alena tauwe pole meloqna ato deq nappa weddingngi taqubah sipaq aslinna ko idiq meloq muba tauwe deqna yulle pole okkopi alena sendiri ko maeloq i berubah